Jaaɗin ɗəkadi awayau don jaaɗin dəviɗ ka mpi naa akshi aa kula aa duba aa launa dii ci be mii ci naa atu ko nən aa ni aa gaadan ku gərradu naaci da yuwan kaa zəgi naa be nda kunu